יעדער זאך שטעלט מען צוזאם אין אן אנדערע מין וועג, <hesitation> כ'האב שוין א פאר מאל צוזאמגעשטעלט א בעט, אדער א אנדערע זאך און ס'האט נאמבערס; יעדערע שטיקל האט געהאט אנדערע נאמבער, און ס'איז געשטאנען אז מ'דארף אריינלייגן א נא- א נאגל מיט נאמבער למשל איינס און צוויי, סו, מ'שטעלט צוזאם די שטיקעלעך וואס קומען צו זיין צוזאמען און מ'לייגט אריין א נא- א נאגל עס צו האלטן